இன்று ஸ்வீடனின் வானிலை மிகவும் குளிராக உள்ளது. நாள் முழுவதும் வெப்பநிலை முதல். முதல் வரை வரை இருக்கும் மழைக்கான. வாய்ப்புள்ள பெரும்பாலும் மேகமூட்டமான. வானம் மற்றும் வேகத்தில் காற்று வீசும். வெளியில் நேரத்தை செலவிட நீங்கள் திட்டமிட்டால் கோட். குளிர்கால தொப்பி பூட்ஸ் தாவணி மற்றும் கையுறைகள். உள்ளிட்ட சூடான ஆடைகளை மூட்டையாகக் கட்டிவைக்கவும். சூரியன் காலை மணிக்கு உதித்து மாலை மணிக்கு. மறையும் சுமார் மணிநேரம் சூரிய ஒளி கிடைக்கும். வாரத்தின் பிற்பகுதியை எதிர்பார்த்து நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது இங்கே. ஞாயிறு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் அதிகபட்சமாக. மற்றும் குறைந்தபட்சமாக திங்கட்கிழமை. அதிகபட்சமாக மற்றும் குறைந்தபட்சமாக. உடன் மழை மற்றும் பனிப் பொழிவு செவ்வாய் பெரும்பாலும். மேகமூட்டத்துடன் அதிகபட்சமாக மற்றும். கறைந்தபட்சமாக மொத்தத்தில் ஸ்வீடனில். குளிர் மற்றும் ஈரமான வாரமாக இருக்கும் எனவே சூடாகவும். வறண்டதாகவும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.